الشعر اكيد اهو له علاقة بالعصر الحديث <hesitation> لانه اهو جزء اساسي من الادب المستمر على مدار العصور وما نقدر نستغنى عنه ودايما الشعراء موجودين في كل القرون وكل العصور يعني